Obwiire bwenahulirekiimu na'yetamwa nti obundi nangye tindiina omugiisa, nubwo obwiire bwenaali ne'nkya sooma. Nasomaga kurungi nendoora ebintu byange ne'mbihiika omubiteebe byange byenasomeragamu byoona. Nasooma, nebakuleetera ebyengeso, ebyengeso nembihiika kurungi munno, nenyiigya ndyomu ha abaana benebeibembeire omubiteebe ebyo byoona kusigikiira nka nasomaga, kandi chi kambera, chitansemeze munno kuuba nkaba neteilo amaani na'masuuko maingi, ne'manya ebizaamu ebye'hanga lyoona nka nabikoozere nenyija kwija mbe hali omu habaana abasingire orbundi ne ddara lyenkubaire nempiikiramu, nandiroora kuba lyaiguru. Beitu chikampuniiriiza kandi chikansansa bwenasangiire nyiizire omwidaara lyekaba ntakuniira, kandi diiri lyahansiho. So nkatekereza obundi kirekyo nkaba ntaina omugisa ogwo amaani <laughs> kandi na'hati nekaguuza habwaki kyabaire kiti, kinkansasa munno.